Xa natawa'anu ndeyu nu xana tawaxana ofana, natawaxana un nena o nin nun intaxa kini te ñu kikawaxani ña kua na kan dixin un kiwo, oini kini o ña kua na kani tine, ña kani ño nxu xetiunu un <hesitation> aparato, ant ñadi ni xoo nxu <hesitation> ñadi xiñina in ina ñadi ni xoo kini xo ndadi nxu xoxane ni xa kini nu yunde, xa kini ñu <hesitation> kosoyo te ñadi nxoo xiñina keniña te keneteña ña ñu ñu kana xa kiñinu. Xa kiñinu ni xoo kida sufreni kosadi, iyo nxu nuina te iyo que nxenexa ñu ña nxeneñu ñin ñu xa xetiunu xa kuetenu kuxi te nxu ndaxena inina. <noise>